Mullõ väega miildüseq su luulõtusõq ja ma mõtli, et kas ma või su käest küssüq, et sa üte luulõtusõ mino kotsilõ ka kirotanuq. Tuu või ollaq ka armastusluulõtus, ku sa tahat, selle et ma jo <laughs> näe küll, kuis a minno kaet.